<hesitation> Le fanatanjantegna ataony tena tiàn'ny olona atao amin'ny fireneko akato nndreka a baolina zany no tegna hoe iny tegna hoe magnintona anjareo kokoa zany a par raport amle fanatanjahantegna sasany fa raha baolina longany a zahananao za mandinika mbola mandinika d'efa baolina ary de bôla asy de bola foot aby sy.